Li tipi di pani ca esistinu sunnu principalmenti dui: pani fattu cu la farina e pani fattu cu la simula. La differenza tra farina e simula è ca la prima è lu produttu di la macinazioni di lu furmentu tenniru e lu secunnu è lu produttu di la macinazioni di lu furmentu duru. Sparti a chissu, si pò distinguiri pani di farina o di simula integrali e pani di farina o simula bianca. La differenza tra integrali e biancu è la grussizza cu cu’ veni macinatu lu furmentu. Lu pani integrali si prisenta chiù scuru e havi un sapuri chiù forti.